For our liberia base we get plenty different different type of rice we get plenty different different type of rice but i’ll name few on our liberia markay leh we get ley usa rice ley rice where can come from the united states of america ley rice here pah in liberia mainly la ley rich people neh can eat ley rice heh yeah ley can use it for la daily meals neh and different different dish neh ley stash quantity ain’t too plenty inside and it’s sor refined rice on ley liberia markay we get ley rice ley call bella rice la one a for ley average liberian most sor ley liberian people where ain’t get money la la rice the ley can buy ley can ley fifty kg ley get ley twenty five kg bella rice la rice some people can use it to cook different different dish neh our local base dish neh you can eat with a another rice ley get ley fanfan rice la rice the with ley small small eye ball yeah la one the a good for kalama a good for soft rice and other Dish neh wor you can prepare with a for breakfast and you can even cook a to eat another rice where wor on ley liberia markay but ain’t coming again la ley butter rice yeah ley get one rice ley use to call butter rice during ley war when you cook small a can rise in ley pat and get plenty la butter rice people use to like it most sor ley women neh where in ley cook bowl shop and thing neh ley use to cook a becor ley butter rice a can rise you cook one cup seh when a done a can turn to three cup in ley pat another rice where use to come normal day and is coming one one la ley uncle ben rice, uncle ben rice most sor a la ley money people own lor rice the ley can use it to cook la fried rice leh jolloh rice and other thing neh na na in our country our previous president, president weah, he brought another rice again ley call ley pro- poor rice yeah la on for ley average liberia wor can’t afford yeah la pro- poor rice La one nor ley rice too where people can use to cook different different dish neh our liberian dish neh you can eat ley with cassava leaf potato green palava sauce all type of soup a can go with a another rice again I know abor la ley uncle mario rice in liberia we can call ley pink bag la ley average liberian neh own nor rice the wor ley average liberian man seh can afford ley for he and his family neh to eat yeah ley pink bag rice ley uncle mario rice a for ley average liberian you can use it too to cook different different dish neh potato green palava sauce cassawor lee I think la ley few rice neh me I know abor on our liberia markay here wor we can eat and cook different different meal neh with.